Oire taea-iava siposipo-pa vutataio vova auere, eakeiava, vova taearaiava auero rutu iava eakeroa, varao it vova vova rovopai wheelbarrow, oira tateaterivere tubeto verarivere rivua verarivere e, evoava vera tateaterivere rera votopiesa, aueita rakar tovorivere rera votopierivoi, rear, aue opesirivoi, rera vorepierivoi reraita sovarai vorevorepierivoi uva osia gare kovoviaita eva ari evoavaita eake-aita rera kokiokipaoro rera vorepie-rivoio. Oire vova aue viriviavaita ragaita pierivoiseriro verarivoi evoava, evoavaita va purapaoro avauei pasa kekerivoi va, tovorivoi, oiraita vorevorepierivo, ee vokaragarivoi oire oisi raga vavoi sova, aueiava vovaita aueiava riropara taeara, oisiraga va pierivoita taea raita veraverarivoi, tiuvuresa veraverarivo vavoiso eva tateatepaoro avauei oira sekerivoi, va taterivoi auero rutu verarivoi ratara. Voaita auerivoi tiuputo verarivoi, o taevu vutarovuari viapararaga vara vo taevu vutao eva aueoro avauei. <noise> Vaviri ragaa topuavi tupatupa vo uva vusivusipai vo o vutarovu, voarire ikaurivere aue tuvuva via raa evoa va tupatupa vere vosa apeisi, apeisi vaa kekepa rivere. Vuipai vosa garevisivi vusivusipaire, ari eva tovovere vavoiso rutu atoia. Uvare auea ita eva vaa tubeless eva, uva uvuipai ra vi torove, evo pura ia ari garepa vira rutu vusivusi paiveira. Oire vosa eisi aueuvere, uvuipau ra tuvu avi gae rivere ra eva vatupavere. Uvare uvuipau raa vova kareuvere vavoisore vii. Voaro, raa evoa pouvirou atoia. Uvuipau ra vaia vo raori purari voreoro, uva evaa ari eva goruvira toupaiveira. Oire vovaita, oisi raga vova motor bike iava oisi raga ita toupai veira, evara rutu tatea te rivoi seriro vera rivoi vara rutu, oaia evara veravera oro uriou vere. Oira kotorivoi va verari voi, vokovoita purarivoi vara veravera oro. Riro kovo rutuita. Eisi.